Miwala sala turugo nde gotel ha asawere gotel, nyandego fere ma mi wala tura, ha leuru ma salata nde go'o koh nde ɗiɗi.